باهي, ما فيها شي, هوا فقط نفتح التليفون, ندخل الآب ستور, نلوج على التطبيق اللي حاجتي بيها باش نصب, هنكتب اسمه جيد بكل تأكيد, وإذا ككان أنا منعرفهاش, ونحب نزيد نعرف نشوف التعليقات اللي عليها, إذا كان التطبيق باهي, خايب, بتفيد, متفيدش, بالفلوس, بلاش فلوس, وبعدا نعمل تحميل, يستغرق خمس دقايق بحد أقصى نلقاها بسهولة اتحملت